Xhion xaon, taxtun taxtru iin, yunu kutu, kutu ngua kadanguano nokue, kotaxtuno iin clavo ni nataxtuno ngue xhin xhini un martillo.